<noise> طبعا السياره لها مكونات اساسيه تتكون من الحديد ومن المطاط ومن الجلد اللي يكون منه اجزاء السياره ,وتتكون من الموتور اللي هو يحرك السياره ومن عجلات السياره تكون من المطاط ,والحديد اللي هي تحرك عليها السياره ومن الحديد ,وكراسي السياره من الداخل يسوونها من الجلد الطبيعي تكون غاليه بجميل السياره.